Ireto avy ireo karazana pataloha misy: misy ny atao hoe sôrta izay hoentina mandeha manao fanatanjahantena; faharoa manarakarak'izay misy ny velondrirana izay hoentina mamonjy fety mihaja na koa ho any am-piangonana; ary farany ny pataloha jeans, ny jeans dia anaovana raha vao mandeha miasa.